أكيد، طبعا، التغريب شيء مهم جدا. لابد لكل شخص في المجتمع أن يكون عارف تاريخه، يدرس شلون تاريخ دولته وتاريخ الأمة؟ لازم يعرف التاريخ عشان يعرف شلون يفكر للحاضر؟ التاريخ مرتبط بالحاضر. إذا الشخص ما يعرف شلون تاريخهظ وش الأحداث التاريخية؟ ويستخلص منها التجارب، وهكذا، ما يقدر يخطط للمستقبل زين.